कच फल छा जो जंगल मा या फिर हमरा पहाड़ो मई ही पाया जांदा जान काफल गुइगी चकोतरा सऐब बैर जंगली जामुन लोटस फूल सब्जिया भी छीन कुछ कुल्थी की दाल कचरी कुलफा करेला ें सब क्र सकदा